مين منّا ما بيحلم باللوتو والمصاري الكتير؟ مين منّا ما بيحلم يكون عندو بيت؟ عندو سيّارة؟ يحئّئ أحلامه؟ أمرار يمكن يحئّئ أحلام حدا من أفراد عيلتو يجيب كل شي بي حاجة ولادو يكون مأمّنلُن عيشة حلوة. فا يعني نت- نتخيّل خلّينا نتخيّل سوا إذا ربحنا لوتو هاللوتو فينا نحن نحئّئ فيا كتير أصص: فينا نشتري بيت، فينا نشتري سيّارة، نشتري ألعاب كتير كتير كتير لا ولادنا، نلعا فينا نسجّلُن بي نشاطات ترفيهيّة، فينا نجبلُن تياب كتير، فينا نساعد الفُئرا هيدا أهمّا شي، فينا مسلاً نبعت مبلغ مُعيّن لا جمعيّة خيريّة هيّ نحن منعرفا بي حاجة لا مُساعدة، فينا نساعد فينا إذا ما بدنا نحُط بي جمعيّات، فينا مسلاً حدا من ئرايبنا بي حاجة لا مصاري كمان فينا نساعدو بي مبلغ مُعيّن، فينا نحضّر وجبات غِزائيّة نبعتا للأطفال المُشرّدين بالشوارع. <noise> فا أكيد يعني كل واحد لا شو هوّ بي حاجة بس يربح اللوتو بيستخدم هاي المصاري فيا. هلّأ أنا بالنّسبة إلي خلّينا نحكي على بالنّسبة لإلي هيكي بي بخصوصيّة أكبر بجيب سيّارة، بشتري بيت، وبجيب ألعاب لا ولادي متل ما حكيت، وتياب و من بنساعد الفُئرا، بساعد المحتاجين الّي المتشردين الّي عاطّريئ. <hesitation> مسلاً بساعد بي مُساهمة بي دوا لحدا من عيلتي بي حاجة لا دوا هوّ ما آدر يكاي يجيبو فينا نساع- فيني ساعدو فيا، <noise> وكمان إذا جوزي بي حاجة لا مصاري لا يطوّل- شغله- لا يطوّر شغله <hesitation> كمان بئدر نعطي ليك لا يطوّر شغله أكتر وأكتر لأنّو كمان إذا هوّ طوّر شغله كمان هيدا التطوّر بينتّجلو مصاري و يعني منستخدم هيدي المصاري لنطوّرا أكتر وأكتر ونعيش حياة كريمة أكتر.